କୌଲ୍ପନା କରନ୍ତୁଝେ ଆପରଂକୂ ପଦଜାତ୍ରାରେ ଏସିଯା ଅତିକ୍ରାମ କରିବା କୌ ପରିବା। ତେଵେ ଆପନା ଗଣା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଵେ। ଏହା ପାଈଂ ଭୁଗୋଲ, ପାଥିଯା ଏବନ ଦୈନିକ ଜାତ୍ରା ପ୍ରଜୁକ୍ତି ଵିଶଯରେ ଗ୍ଯାନା ଆଵସ୍ଯକ। ଆପରଂକୂ ସାରୀରୀ କା ଓ ମାନସୀ କା ଦୁଡହତା ଗଧନା କରିବା କୂ ପରିବା। ଅନ୍ଯା ଦେଶର ସାଂସ୍ରୂତି ଓ ଭାସା ଵିଶଯରେ ଅବଗତ ହେବା ଉଚିତ।